Pues nah inmati, inon nah nicchihchiua chile de árbol ica xitomatl, nictlolilia inon chile huajillo, nicmola techmolcaxitl Chile huajillo nichichiuah huajillo uan tlamo chile pasilla, chile pasilla nicmolah o tlamo ipa licuadora nictisih ino chile huajillo. Tlamo chili chili ica xitomatl, chile ica xitomatl nicchihchiuah. O chili inon verde, nicmula itich molcaxitl, tlamo nicniqui ipan licuadora nicmola ipan molcaxitl, aja nicpia nomolcaxitl ompa nicmulah aja, o tlamo, tlamo chile sarrona nicvicxitiah chili cueresmeño nicxipieva cuali maivicsi pa comule o nixipieua uan nicmula noso nictise ipan liuadora, aja o tlamo ticmulcaxitli nicmula aja nicmula ticmulcaxitl o entonces iyeh inon yeh nictlalilia yen tutoltitl o tlu gamo Inon chile largo chicheltic ya yinon nicmula o nictlalilia tlu nacatl tlu tutultitl. Pero Inon, inon itzintli sa inon nicuah, itzintli capostic, yitzintli istuquitl, istuquitl nihcua, <hesitation> Alientejas, alientejas neh nochi niconih, alientejas tloca meche, tloca totoltitl, o tlamo ca ino salchicha, nictlolilia cualunto, nictlolilia inon salchicha, nictlulilia inon xitomatl, inon nicaua san lientejas aja, inon nicaua san lientejas inon tlalileya. aja aja.